Na jolo baya ompak iba te muloi ngon sikola SD muloi ngon sikola SD iba dongan niba ntong tetangga aha nibai mantongan lunggu-lunggu nibai kan ombar balok niba mala rap ke sikola mulak sikola dung mulak sikola ke ma iba i mamasu pinggan raprap sajo mei ke tu aekan mamasu pinggan dung mulak naron mamasu pinggan mamasu mangalapi aek, mamasu abit baru potang-potang marmasak dungi naron jam opat tonga opat kema naron o maha i sikola arob gorarna sikola madrasah mulak ngoni muse naron rap muse mei i i rap ma muse naroni i dot dongan kon dung mulak non sikola arab marmasak mami i manyambal mamolgang ma ha sude manggule na ninnai borngin torang ari muse naron soni muse mei i rap muse kesikola i sampe torus tu tamat kami SD dung tamat kami SD sikola aha ma gorarna, o sikola kampung lamo pesantren kampung lamo kan rap sajo ma mi dot si ummi on juo mei gorarna i anggo inda dot si ijah, anggo si ijah ntong SMP ami tsanawiyah rap sajo mami dot si ummi on gorarna lau ke sikola rap mulak sikola rap ke tu saba raprap marmasak pe raprap sajo mami i sampe torus tu bujing-bujing nami les sadongan sajo mami i bo kan. Pala dung marbagas pe les mahas juo ma les marsuo-suo dung tu bogoron pe ami les pasuo dope ami i manombo ro ia tu amian manombo au ke tu alaian anggo ia ntong baya sannari ntongan kan ma sukses ia songon na ninna i bo marbeda-beda rasoki i anggo iba les songonon sajo dope bo kan anggo ia mang sukses ia te bope soni les marsi hubungan sajo dei bo mar si teleponan mar si ulang-ulangan, dompak bujing-bujing iba ntongan kan ona aha de bo karejo dau i dot kalak karejo dot koum adi sudaro gorarna di aeklapan kampung na isi ma au ibaya sampe onom taon isi ma au on sampe onom taon les mardongan juo dope ami dot na mar si ummi on bage ibo si ijah si saroh olo gok ma iba ntong namardongan-dongani na dalam na sakampung ibo selama na onom taon i si au gok mantong pengalaman niba bagekan karejo niba na marjagal mala subuh ke me iba i balanjo sayur tiop mei goni niba i ke mardalan tu pasaran ngon aek lapan gorarna tu pasar baru ke ma iba torus mardalan ma iba i dung salose iba balanjo sayuran salose iba non balanjo sayuran mulak ma iba i manombo ntong marbecak manombo ntong i alap kakak i nampuna parjagalan i kan ialap na maiba i iboncengna dung mulak naron i pature ma ibuka mei warung nai dung ibuka non warungi i jagalkon mantongan sampe. Sampe maghrib naron sampe jam lapan borngin mei so itutup dung i tutup na ron pature-ture aha mi ba ntong pajang-pajangan nai ke ma iba ma jolo manombo borngin balanjo balanjo untuk warung ibo. Anggo na jolo ntong bayakan maso i dompak di aha dope iba bo di aek lapan kan o aha do gorarna bahat mantong dongan-dongan niba i si te bahat dongan-dongan niba cuman deba ntong denggan deba ntongan dat jat parange na na deges-deges intong parange na i pardongan anggo na jatjat i ntongan o i tinggalkon na ninna i bo kan deba ntongan ioban-oban ia iba naron na aha do na aha do na tu na pasuo-suo do ia naron dot gandak nia dohot-dohotan ma iba bo kan angkon na ona gusari sajo ma iba tolap tu bagas anggo deba ntongan um na di warung i sajo maia ro ia ro ia non tu warung i marjuguk-juguk i si cuman tongan anggo giot ni kakak i intong gari ulang ke iba maor-maor ulang ke iba monyor-monyor tu jia-jia na ninna i pula na ibagas-ibagas giliran pula ioban ia marmayam marmayam na songoni maia cuma ntongan anggo get mardongan tong les tetap do ilala get mardongan na ninna i tentongan deba ntong dongan nibai bo kan na angkon na ke do kaluar giotnia so mardongan anggo di huta musen tongan iba bo kan na um na tu saba mia na binoto mulak sikola naron. Ke dot dongan nibaon tu saba mulak ngon saba marmasak get marmasak na maghrib ma na torang muse doma ari ke muse ma naron sikola rap muse ma dot dongan ni baon mulak sikola naron baru ke museng sikola arab mulak sikola arab mar masak museng ma, molo ari minggu ntongan rap ke mei sude mangomo i dot dongan-dongan ni bai marrami-rami anggo inda naron ke manjalaki salak salak tangko on <noise> ke ma iba i manjalaki salak tangko on naron i tu kobun-kobun ni alakan manombo na i kojar ni anjing me iba isi na i kojar-kojar ni erek i taonkon mai soni i anggo inda naron ke mangarujak mangarujak iba naron ke mei naron itabusan non onas na sada do no naron na manabusi onas opat lobina na manangko me gorarna kan, ke me iba i itabusan mei onas i sada opat mei ibuat onas ni alak i anggo inda pisang pisang siolot sabatang sa mayang naron pisang ni alak i na tinggal tolu nai do me naron i batang nai ibaen i ngana dong ibe ancogot on na ibuat musengan mei so ni muse me ari-ari on soni sajo me iba i mala mardongan mala ntong na karejo iba ntongan songonima kan fokus tu karejo mala borngin tongan dongan niba doma naro tu si manombokan na pa alo-alo iba naninnai bo anggo na so denggan-denggan do na pa alo-alo iba i bo ngana i patola kakak i na ninna i ngkon na adong memang sada najolo dongan niba isi tentongan <hesitation> baen na mar orangtua tiri i nga ipatola kakak i. Giot ku garina ulang na ulang orangtua sambung ningia ulang na mar umak tiri ningia ulang na mar umak panggonti ningia olo ningiba les i painte sajo ma soni naro manyapai iba na um pade na ninnai bo kan, olo sampe akhir songoni mantongan marbagas bayoi les iba doma na tinggal <noise> ro pe na manyapai iba ngadong dia na cocok ro ma na manyapai iba manombo na ayah-ayah doma na ro, iba giot niba ntong na poso-poso do kan na bujing-bujing iba, adong ma sakali ro manyapai au ayah-ayah cuman adaboru nai maninggal na bahatan don tongan aha na kan bahat do hartono bolak do hartona pegawai do pns pala dungi o ben na-najolo umak songoni o duda do ayah tu umak ima so nga ipatola umak akhirna inda ra iba kan dungi mantak dot bayoi pala dungi adong muse na manjalaki boru idokon kakak on musengan au, pala dungi dung u olo on ma inda ipatola ia mulak inda ipatola ia koum do on da na idokon on inda ipatola ia mulak dot bayoi pala dungi ro mantong bayoi manyapai na tu kampung kan tu uta o ngape na get pagaskon au ning ayah doma songoni pala dungi tolap mantongan musengan alai na manyapai naon tu panyabungan ro ma alai mulak pasuo dot iba songonjia dope ntongan ning iba madung nga i patola sudaro nia on gehet dohot koum ni alai on ikoya-koya ia ma iba ntongan so ulang giot bo kan o ngaben na so giot au ningku na sonon-sonon ning sudaromu ning orang tua mu nga mungkin giot giot nga mungkin giot au jo be be jabat na soni tongkinnai na aha domai na aha.